सडक से सफर कनाले सबसे पैली जू यात्रा च वेकी तारीख समय और जू बाटू च तय कन। यात्रा कनैले हमतै जू गाडी चैणी वा भी तैयार राखा कै पैट्रोल पंप कख मा हमन खाणू खाण च और कख मा हमन आराम कन ईं चीज हमतै प्लान कन पडली। बाटू मा आण वली जू भी जगह च और बाटू मा आण वाली सडक जू भी स्थिति च वेक जानकारी भी लीण